Abhe gualeba emon-le-amhe-le era le emha hia be titu erio edede gbe hia maya luo ni agha ko ni kpa dayanya tuo mhan obhe lega-abhe dor lawowa irio emhon- <hesitation> ede-de-ghehia lueo ni eberebhai edeghai gbe mabhe mu-hen bhe naka ya lu node abhe dirio lue ehena emo ri-school ele ba emue kpo amue bu gian bhi school mel tita irio nor <hesitation> de ekimerie mel rieki <hesitation> <hesitation> de-shi-wina no mel bhe ya wina bheni mel gha re-mel bhe tita adino lue every day irio ojusi dia irio maghi ya lue.